صراحةً أنا أشوف إنه أجمل زهرة هي زهرة اللوتس، وأنا ما كنت شوفتها على الطبيعة ويعني ما كنت أعرف مرة وما أفهم مرة في الزهور اللي زي كذا، وبعدين كان عندي تخرج صاحبتي فكنت رايحة لمحل زهور يعني أشتريلها فشوفتها هناك والصراحة مرة انغرمت فيها وجبتلها يعني هي، <hesitation> وبعد فترة كمان صاحباتي في عيد ميلادي جابولي ذي الزهرة لأنه يعرفوا إنه أنا أحبها.